Ny pince koa moa moa zany na fagnatogna lamba hoy gn'aminay any zay. Raha reny natao hità lamba io na misy raha azo tana aminy satria raha reny malemy. La la atao fitana anizay raha iny zany mba tsy hihetsiky sady mba tsy ho tiofin-tioky. Laha lamba i, tsy latsaky laha mitany amy taly iny lamba iny fa tanan'ny raha iny avao.